Alura mi sun italian e cuindi preferisu mangé d'roba dusa a culasiun, sun pa cum cui dël nord ch'a mangiu tüta rasa dë dus e salà bütà ënsema, pöi se mange salà a t'ven 'na sei che për tüt ël di deve cerché sempre cuaicoza da beivi, cuindi a culasiun biscotti, biscottate, turte e alé e anche d'süchèr ëndrinta al lait, ëndrinta a bevande varie